Колин барои зебо кардани хона ва бароҳатӣ лозим аст. Вай фаршро гарм нигоҳ медорад ва ба утоқ нармӣ мебахшад. Колин садоро кам мекунад ва ҳаворо беҳтар нигоҳ медорад. Дар баъзе фарҳангҳо ковёр ҷузъи муҳими анъана ва ҳунар аст. Колин на танҳо зебоӣ балки функсияҳои амалӣ низ дорад.